Eo ny vary Blé mbazaha io, ao ny managafotsy, ao ny vary bory, ao ny vary mena, ao ny stock ao ny vary congo, ee i abiabay reo, samy hay anaova mofo aby, a samy hay hany aketriky aby, aketriky la hoany.